Le persun-e për mi a devu esi brave, sincere, a devu esi dispunible për agiüté gl'autre persun-e e a devu pa cunté 'd frotole e a devu agiüté gl'auti cuandi a sun ën dificultà